أني نشأت هون بالكويت <hesitation> عادي الوضع تمام الحمد لله كل شيء مستقر <hesitation> مابو شيء يعكر صفو حياتنا الحمد لله وايد مستانسين وايد <hesitation> مبسوطين وسط اهلنا ورابعنا ورفقاتنا <hesitation> ما عندي شيء <hesitation> ابكي عليه بطفولتي كلياتها ذكريات مرة حلوة.